Sakkizoyoqlar aql bovar qilmas darajada aqlli bo‘lib, murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatlariga ega. Ular rang va shaklni o‘zgartirish orqali o‘zlarini himoya qilishadi va qochishga mohir.